<hesitation> Ilana mixeur ndraika: ohatra hoe zaho hagnano na ohatra hoe hanoto sakay na ohatra hoe te hanotonoto raha, te hanoto hena de mila mixeur zany. Mixeur io raha mandeha courant-gna koa izy a de misy vy telo maragnitra agnatiny de misy bouton-gna poserina de mihodigna izy de potiky sakafo avy akeo.